<hesitation> Fomba fiasan'ny montre ndreka izy an misy aiguille telo, misy aiguille telo izy an raika fohy raika faran'ny foika, manondro lera, raika amin'ny antonony manondro minitra, de raika faran'ny lava manondro no segondra, de nefany an segondra iny mandeha malaky be, de i manarakaraka ananjy an minitra an de avekeo le raha iny an de iny mihodikodina akeo mandratapitra ny lera zegny hiodinany.